<hesitation> aluu kpa ɛkʋni kunaʒɔ nɔɔ ʒɔɛma nuu kapita bua anaʒɔ nalukpa ɛku nila. Muu <hesitation> ɛkuni adu ka esaka eeɛku ʒiali itsu ni adufa, ee ɛkuu yoboɔɔ ɛkujɔdu nitsue bi ɔduka, ee ɛku yɔɔ yɔtɛɛ ee yɔtɛfu ɔtabi ɔduka, duu <hesitation> ɛɛ djidjɛfuɛ la alo <hesitation> ɛkɔsuɛfuɛ kɔbʋɛ la, ɛba kutu nɔluɛ bʋas ɛkuu kɔsuɛ ɛfuɛ bi ɔduka ɛee ɛkwɔkʋ ɔduka, <hesitation> ɛkʋkpɔɛkʋdv ɔduka yio, Ee ɛkunia ɔdu kayi kɔbʋ nuu tɛkʋɛ bi ɛkʋ yo suwʋɛkʋ ɔdu kayi duɔ atatɛ ɔtateluani anaʒa tatɛ kuani la. <hesitation> ɛku zialʋɛkʋ, ɛkʋkpɔɛkʋdu, ɛkʋ suwuɛkʋdʋ, ɛɛ ɔta ɔtalakuu ɔdu Kama, <hesitation> dɔŋkaa ataa anaʒae la bapɛ kanoole kekele atamiɛ kuni nuu ɔluŋaɛfuɛ takanɔlʋɛ. <hesitation> manaa anoe anakeleyila. Ɛluni adu kayi ɔbʋ. Wna kutuyi dza duni maena tatuɔlune buɔ ɛblamɛ eneyie lafa.